Mi gh'ò trei indirissi email: doî personali e un do lou. A-o lou tutti i giorni son boin pe tegnî à mente cöse succede e chi te scrive. Se peu dî che m'arrivan ciù de trenta email a-o giorno ma no rispondo a nisciun. I atri doî personali gh'an ciù traffego perché m'arriva de tutto. Se peu dî che i ammio tutti i giorni anche se son ciù de çento ma che e lascio stâ pe di giorni.